Tsisy ialanao tsigny lehy zao fa tsy ra- raha ny sitraponao gny ta hamaky an'igny fa tsy magnino na tsy tsy soloanao igny fa tsisy tsiny igny zao, afaka amizay koa gny raty.